حابة تكون عندي مؤونة ما تتكملش يعني من الآيس كريم نحب الآيس كريم برشا، آآ خاصة في فصل البيد، أو تنچم تعمل آيس كريم صحي آآ بدون إضافات يعني مصنوع من الغلال آآ وبيكون أكثر صحي من البيتزا خاطر البيتزا معجنات وأكلة ماهيش صحية مية بالمية.